<hesitation> Io ma zegny tsy voatery <hesitation> hanigny misy hena fogna ny azahogna proteine, fô misy kô ny sakafo hafa, <hesitation> ny hanigny hafa mamokatra ny proteine, ôhatra amizegny ny karazagna légumes, na kô le <hesitation> ra misy ronono regny, regny zao agnisany m <hesitation> miteraka na ma- <hesitation> magnameo proteine.